جنت راح اختار انو اكون منتظمة اكثر بوقتي يعني انو اني الزم اولوياتي الي اني رايدة اسويهم بهذا الوقت، و ما اضيع وقتي بلأشياء الي جانت تستغلني وو ايي- الي جانت تاخذ من وقتي هواية و اني مجنت اعرف شنو هي استفادتها.